حيواني المفضل هو الكلب، والكلب مخلص وصديج وفي ومحبوب، والكلاب دايمًا تضفي جو من الفرح بالبيوت، ووجودهم يعطينا شعور بالأمان، وأنا شخصياً أحب أسلوبهم المرح وحبهم الغير مشروط كأنهم جزء لا يتجزأ من العائلة.